Tsy haiko fomba fiasa climatiseur iny. Fa ty fahaizako azy avao, mihanto amy rindry eny raha iny le la kobohy ny bouton zay la maneno izy la manitsinitsy gn'antrano ao.